لو كنتو مضطر أعيش بجزيرة بصحراء سني كاملي خمس اشياء اخذا معاي - جاي، دلي مال جاي أو قوري مال جاي ،وواكل، وماي، ووقهوي ، ومنام انام علينو - لانو هي هاي الاشياء الي اطيق اعيش بيها